A taka nka ikuexi ve vijna na lakua'ai, nale kalajniñoi ñu'u, na lakua'ai kundi'ai, taka kichi na lakua'aitaka ye kuu taka jniño ni kuu ve'e, taka ye kuu ñuu á, jna ye <hesitation> jna ye na kutu va'ai taka nka ikuexi ve vija'a, an taka nka ye lakua'ai, taka nka ye nda lakua'ai ikuexi, na kuu vií na kuu va'ai, te ye naá kuu lo na lakua'ai ɨ́ɨ́n ɨ́ɨ́n-i, ye naá kuu lo na jinii ɨ́ɨ́n ɨ́ɨ́n-i, ta ka nka ye kuu jna kuu <hesitation> jna kuu viko ñuu, jna kuu taka ye lo nda kajla martuma, taka ye nda kajla juxtixa, taka ye nda kajlai ni kuu viko uni mayu, te ye naá kuu lo na lakua'ai ɨ́ɨ́n ɨ́ɨ́n-i.